Ngënko ngínjee wín kalënk ngël ací: ngënko pënţaţ, ngëliyoŋ, ngëŋil, ngëbambaŋ. Ngëko yëlank ngëwínu wank kawínu undumu unţankëbinú uwala ngëfíŋu ngëndeewo kanţú uwín joo wín ngël kalënk injáaţ kayenţ ngël.